Hakire omuntu abura oturo baitu atungire ebyokurya nikwe akarya, habwaaki, egi emilimo eyi tukwikara nitukora buri kiro neba neyetaaga amaani, tosobola kungamba omuntu owazinduka nyenkya kara cu- cu- cu waruga muka, toyine kantu aku otiire munda, osobola kukora paka rwebajyo otiine ekintu eki wakatiire munda eki wariire, nosobola kugwa hansi, mukurola okwange omuntu noba oyine kurya ebyokurya hakire nikwe oturo tukakoraki, tukambura